<noise> nama mi anea heke, hekenya nau hatapai uweini. Sai, lua, telu, hale, siwa, tinaine, hitu, walu, putu, siwa, utusiwa, utulua, pututelu, putuhale, pututinini, utuhitu, utulualu, ututusiwa